Nyama nyama kwairima ivhinja ng’umbe ithanya kana ughend eubhaghe nyama thekeni uche ibhike hena friji, kana hai uianike, kala- kala bhandio bheru bhakambhagha nyama bhalechiibhika rukwenyi ibhikwe rukwruyi ibhikiwe mwaro- mwarombai iumie iume kindo kicha kabitha alafu ibhikwe hena marighwa ikyaghekora yabha njicha kabitha wala ighre shidayo.